Tsy mitombona mihintsiny zany ny hoe manova nyb maha izy azy antegna, ny maha izy azy antegna da mijano anaty tena ao avao na ino miseho amin'ny fiaina tena na ino miseho amin'ny fiaina tena. Io zany da fanapaha-kevitsy avao no raisy, hoe ny mahatonga ny olo miova zany da mafapaha-kevitsy avy aminazy avao fa tsy misy olo hoe hiova ny maha izy azy zao, ny maha izy azy ny tegna zany da mijano amn'y tena ao avao. fa laha hoe taloha i olo iny tsara toetsy fa tafara taty izy lasa niova da lasa ratsy toetsy, ny tena izy zany ny maha izy an'igny olo igny da igny toetsiny ratsy igny zany, fa iny toetsiny tsara taloha igny zany tsy iny toetsy maha izy azy